Menurut ngoji pekerjaan. Tergantung nyawa, manga manga o kia manga bakat atau manga potensi manga jurusan, misalnya nako ngoji sebagai guru ya pekerjaan yang paling <hesitation> ideal atau yang paling i ofi manege to dadi guru. Nako nyawa yang jo kuliah atau jo skola o kia jurusan jaje jurusan perikanan ya berarti karja ngo parikanan oka sebagai bidang kelautan dea urusan naoko manege to jadi, tergantung manga jurusan, yang penting o kia bisa i halal atau ma sumbernya jelas.